Ɓurlocce meɗen ɗe annduɗen. Leydi meɗen ɗo e ɗum bi'a gulumfare, e jabbare, dancikire, nyaffi becce, bubare, e gam ɗe ɗum fu burnotte ɗe anndiraɗen non.